طال عمرك تسخن شوية سمن واذا كان عندك ايدام او شوربة حقت دجاج او لحم او شيء بعد ما تحمس <hesitation> السمن تحط عليها الايدام او الشوربة ثم بعد ما تحط المرج هذا او الشوربة طال عمرك تحط الرز وتحط يعني جد جد الرز مرتين موية وتتركه لين يشرب كل الموية بعد ما يشرب كل الماء ويستوي خلاص بالعافية عليك.